So mi jadowo ko foɗowo wakkati gaɗa ba lebbi chappande jowi, mi mobtay ceede, mi soda gese e leyde e ko toye. Sey to mi laatake ɓurɗo konmoye taagu ceede e duniyaa. Sai mi warta joni lebbi ujinere didi e chappande didi e jowi